اول شيء نفتح الحقيبه لين لازم طبعا نحط ننظم فيها الملابس بطريقه منظمه لان كل ما كانت الشنطه منظمه اكثر يعني تاخذ عدد اكبر من الملابس ,وبعدين نحط الملابس التيشيرت السراويل في اماكن بحيث انها برضو تاخذ اكبر عدد ممكن ,وننظم الشنطه ,وبعدين نغلق الشنطه ونقفل السوست.